<hesitation> طبعا دائما <hesitation> نحب نختارال- الرز بالدجاج باهي، لأنه وجبة مفظلة متكاملة وسهلة في- في <hesitation> طريجة التحظير، ونجدر نظيف عليها خظا، ر وصوصات <hesitation> ليمون <hesitation> رشة من النكهات، نجدم جنبها نوع من السلطات، والمشروبات، حلوة، ومشبعة، ومغذية.